Lesdi beljiyom kam, ɓe ɗon mari pijooji, ɓe ɗon mari fina-tawaaji, bana ñaamndu wafultirit, bana fijo, fijo yargo mbal, bana fijo binc masks.